Hee antimbaa mmada gúudna umasi frude; Uhúri yaa ndu usiim fmasi frude, we gí wi ma ɓal nan. Dong hande hú ma umada regtifiyele, wu ma ɓalnan bembe, unyaa gol giinda ma bisgo, deesa we, ɓalna bari hande húma mada númi liiti wiindi fo umasi frude he.